أنا أحب الاستزادة في الوقت، لنه مهم لحياة متوازنة. الوقت دايماً يعطينا فرصة إنا نستمتع باللحظات, واكون مع الأهل ومع الأصدقاء والمقربين مني. المال زين، بس لو عندي وقت كافي أقدر إني أحقق أهدافي وأستمر في إني أطور نفسي وحتى إني أحصل على المال اللي أبيه.